भरोटोंडे बहुत कारुन के नाम लोग ओलोग होन हस एगले नामब्रच एओन मारुति सुजुकी, टेटके बैड जो सी टाटा मोटर्स की गाड़ी होन टेटके बैड सेजी अनी टेटके बैड अनी महिंद्रा गाड़ी। या फिर टेटके बुरी होनी मोहिंगी मोहगी गाड़ी।